Y cuacuve se keve yuka luny cachy may cuyo cutoo yomiy duchi suyo tacua ñanaichy uvi uñi kevevesanaichi cuycucañiiyo marchecachy may cuyo cund tisy sacu nacutuyo saduvaayo sacu sacu sicacuviyo yucua miercu cuyo cunadyeetucuyo maa duchy sinaichy cañiyo sito cañiyosiñacoo duchy saacasio si cooyo duchy vichy tacu ma yeke siyyoyosucua y saandoo maraa sabaa sacua y coon casicara vichy chayu maketa y chayumaketa cua ma sete yeke make sacasiyo y yo. Keve jueve cuutu cuyo cundye eyo cukiyo maaducku y yo chiño cuachaa y ya naary uenasiyo sacuenda sacooyo sacuchiyo cuayo cuna ducuyo ma ducha yucua cuachi yucua naary saado soo ñaary sacuenda cocina choo yaa keve jueve, vierne cunadye tucuyo maa duchy tusicuby nañy casyyo maa duchy saa nikevery ñooyo nakeseyo mary duchy baasidyavee yucua sabado yucua tu yyo seeca nu ketayo cuuyo matekio yucua cuna ducuyo nukiñi manducha yucua cubi ma sabado. Tumingo sisa mara sidyloo nanducura siydiyoo datuura cuaara veeñuu cuaar misa nandee tuu saara keve tumingo <hesitation> choo tary sanacuicory nakisayo inga vika tucu vicy sacuenda chiño vichy cuakisa cuasakeveñy marducha cakiñy chatuñiy tuketa tuu may cachy cuachy ñacañyry nacuay ñy y yo maraa cuachaa sacuisora maa tuvo yucua may kachy nadukuyo siyna auxiliar ñuusaanu sima encargao ñuusaanu raayu cuaña cuura saañaara siyo tacua daecueterio cacayo permiso siyra chacuuyo cha keta cueterio ñuu cuisy yucua catuviyo yucua saa carro saa cuiso tuvo yuca material yucua cuaayo saadoyo etanto. Yucua inga kuu sandoo mayu cutundyica yucua cachiyo sufra marca sacubi nuú masa cubi guía cachi mayo cubra cosonoora mara cachi lugar sidra cubi nundyia tu café rayucua keta cuetara maara nañi alfonso, alonso mara sate besiy caá yucua masairo grupo siyucua rá yucua iyo chiño sidra siño caañu siyra chi chi chucua rayucua cuvira nuú soy ma encargado o soy auxiliar nucu siy raacuta tacua choo yucua macu riymayo tacuba sacachy dyoory cuuyo pero coo ensa cosonoo nuú chaa yucua tacua sañaará cha macunayo vichy yuu sacuendo make saany baa skiyñi macunayu ery cuby cuesaáy cubo sa saá chañacubi cacaichy yucua cha yoso yeky soy coyo racuacha vichy pero cachy macachyra cuachi tuú maketa cuby. Mayuvi tuuye mayuvi tuú hombre na cuaayñira cuvi uñi tanto ña saara ma material yuca doóra yucua nuna cañino ñuú cuisy yucua yucha miyaca yucua inga cacatu cuetera nundyia yeé sucuela secundaria yucua yucutu dyica cha inga tanto kisi siyra dyadyee cacara yuvee reina yucua nacachiyúi sama keta tuú a bychy caachira inga nú tuú maketatuu cuachi yoriña yeve sa saa chiño y yo ñayeve sa saa cuú charaa samacuúcuvi chavira ñasava kiyra ña saba kiyra cha skuú saa kiyra ma raá sayury dya ñuiyl rayu cua cubara skuú sacubi saco nu syita sicoyo mara cubi choo ña nadyee coyoro syiña. Sacu cue coydra ñaari suún tacua saa ñusi natayo sira cua caara cua saadaara cuachy naari suún naari suún cue ña nacuaa iñira sau choo cua sañun cuby rasand cuñu tekio rayucua ñachavira sa cuby keye yucuara suún sacubi ducha coodo nu sica cuvido.